Iyaa ame ame mwene mwene omunhu oukwatya womunhu oo ndiholemo muye tete ondiholemo etilo kalunga shaashi etilokalunga olo ashike efina loinima aaishe oo etilokalunga shaike wamono kutya ngaashi handi kulombwele kutya ohandi shingi otaxi ndee tamuya omunhu ena etilokalunga omunhu oo ohapenge ohandi kala nokuli ndemuhokwa shaashi omunhu oo eshi tekulombwele otekulombwele eduliko tete otekulombwele eduliko eduliko kovakulunhu tekulombwele ombili tekulombwele ukale una ohole novanhu vakweni ovashitwa vakweni o- o ondihole uukwatya wombili omunhu eli ngaho omuhokwifa okukala naye shaashi itohale nokuli noku mweefa kaya shaashi omunhu okuyadi ombili omunhu okuhadi ehafo omunhu okuna ohole oo uukwatya unene ndihole momunhu oomo